Yendavaruu yuu kachinro ñuu, kanchinro ndavanru tena'a ndi'i navaru kaje ñiñonru kandaro yeñuu, ndukavru yuu ondavaruu ndo'o, ndo'o dita ndo'o yindo xaka oka ndavaruu ñuu ñuu iho ñuu ñuxuu, kuan takando ndo'o chenuu ndoo tika ndachimero ya'á, taka kua teñuu ye'e onre yuu viko ñuxuu yenuu viku nunanda okuan violin, kuan kuan kolo kuan ndaga tradición nio niuxu yenguo, ye'e boda nanda nayinguu kua comida amarillito yeña yuu, yeun nanda iho viko ñuxu ye'e yenda iin chinundute hí chiluchi tanga nda'a tanga iho comida iho unii ndava'a taka ña'a yunii yena kaya yeñuñe, nda cambiar atundu nda cambiar nuu comida vinan vinan nada cambiar, ña'a comida yuye ya'a yuu yuvina ndaka iho muxua, yenuu muxua nii nani ñuu nuta nruchí yenruu yute yana'a niu nuu januu ñajina takachen yee nada enuu forma nduuchi yonuu nanuu ndutan nduchí tachí taka te'e yenana natanuu ndiyenguo yute najan nditanuu yujanuu ni forma nduchi nunu nani.